تمنيت نتعلّم اللغة الصينية لاخاطش هي ضركا اللغة لي راح تكون اكثر انتشارا في العالم، و الصين كقوة اقتصادية كبيرة، من نتعلم الصينية رح تفتحلي آفاق كبار.